﻿Lau maaru ɗiika̱ ku piira shi fucci ɓaniji yamina, <noise> aman ƙu piira shi shojemo <noise> shiɓa̱ shi shoje a ƙunji param koh ta peƙrani a ƙunjim aman ƙam nong shiɓa̱ shi ƙunji, elengƙunni bisa ƙan tarbiya jan karantu lawi, lau tun tala huɗu ɓelo ƙulataƙoƙo̱ shai ɓilijin foro ƙan yong'i i'ndijin shina ma ishƙero ƙari ƙballo ɓela̱nim kiji shoje na gan lau la̱ pa̱mun ma yu ɗika ni penuƙo shanƙai, shakamo nima penuƙo an shoopo shira nari ƙumbidi mu laana ɗigum elengƙunni lamo nda yiiru shon duƙulamo nda yiri yofo jira ndatu tatun pitte ta swani manong ta swani shinu ɗoi ƙaweƙo shaƙƙo jafuje ti shiki duƙ lau nima penoƙo shanƙajimo alin wala, akam shopo shiram, akan roomon nda ƙashi na toh shii, shi weƙo shanƙa ndapeƙ na shoje shi, shiri misani shin munungbudeni iyai gbudeni shiƙaryu roomon shiuƙar raina shakam, shiƙar raina ma iyayenum. ﻿Mu ƙoƙƙo paaro shine ta shushi ma we shi minji ma ƙam illo yu, ma wanna nong caƙƙa ma shanji illo, illo shi karyu fujim shi ƙaryu ƙpelem awalam nda peƙna laano nima penuƙo shanƙamo a shopo shiram an ɗaƙƙila̱n wem nda peƙna laano nin shubun ƙoƙƙo muro̱ nin shupun ƙoƙƙo shin wala, elengƙui mayiƙo ɗuuja̱ foƙju munwa wattu ɗoƙ, foƙju ma wanna ɗoƙ damuwan ariru yamina mujirem, aman foƙƙi ma wattu ɗoƙum kulum ta ɗaiton damuwa kulum ninya̱ ta ɗiya̱n ta shutu shoo ti pishire nɗiwi dijamamo wala bari shinu ruɓurayei shinu ɓano inda njiɗi shinu <hesitation> maruɗiji matu rubeƙirema yemamu mama shaɗuƙo ƙa shaabi nmeju nwa ɗimgo shurmai toh mummo ƙoƙƙo shinne ta pekiriji shi shi laano shima warƙo yu ɗiiji shin wala ƙan mannaji.